dhubi akasisun yaani dhubii ghamachu ghudio hamtuu dhuftuni malsun sesekhe wonsun onnit issa ghamadhee iraa ridhikithe wonsun dhufthee hiithathi yedhenin dhuathan inin Lilah ghamachu irakhabu ghamadha sunn pengine inamaa ishaathin wolin jirti oboleana wolin jirtii inaman wolin jirtii dhub abasun Lilah itghamdha abasun wonsun Lilah fedhaa onnit issa Lilah ridhikithi dhub malsun wonsun taae hammu ghamuan ighetha